हम कई खेलन के नाम से परिचित बा जइसन क्रिकेट, हाकी, कबड्डी, बैडमिंटन, खो-खो, टेबल टेनिस, कुश्ती, दौड़, चेस, कैरमबोर्ड, लूडो, गुल्ली डंडा, तैराकी।